כ'האב נאך קיינמאל נישט געמאכט קיין געפרעגלטע מאשרומס, און איך ווייס נישט ווי אזוי מ'מאכט עס אבער איך קען זיך פארשטעלן ווי אזוי, <hesitation> מ'גרייט אן אויל, מ'נעמט די מאשרומס און מ'לייגט עס אריין מ'ווארט ביז ס'ווערט גוט <hesitation> געפרעגלט, און נאכדעם ווען מ'נעמט עס ארויס קען מען עס אנגיסן אדער מיט זאלץ אדער מיט אנדערע געווירצן.